مش من المهم <hesitation> مشاركة جميع الشباب في الأمور السياسية، لأن السياسة تتطلب <hesitation> درجة من الوعي درجة من الثقافة، ماتكونش متوفرة بالضرورة في قع الشباب. يعني مش قع الشباب متثقفين، مش قع الشباب مستعدين أنو يشوفو وجهة النظر الأخرى. و بالتالي لازم تكون السياسة موجهة للنخبة الشباب وليس لجميع الشباب.